Fan̈anaovana izy io ndreky zen̈y <hesitation> mangala sary maromaro atambatambatra bòka iô amy zay. <hesitation> Atao amy tany araiky beka zen̈y raha io mahazo sarin'olo samby hafa koa fa lasa anatin'ny <hesitation> toeran̈a araiky zen̈y.